Agna mônko sakafo antoandro zegny mila raha mbô mahavoky e de <hesitation> alekileky agnahy zegny mbô salady avake mbô misy môfo izy e de <hesitation> mba voky zegny kibo agnahy zegny fô manjary sahiragna be koa za hitady gote izy koa ohatra ataoko hoe salady hely igny fô zegny hoagniky.